L’Irlanda è un paisi di lu nord Europa. Di na parti havi lu Oceanu Atlanticu e di l’autra parti havi lu Mari Celticu. L’Irlanda è na isula virdi ca cunfina a lu nord cu l’Irlanda di lu Nord ca è un autru paisi. È virdi pirchì chiovi sempri, stati e nvernu. Lu cielu è sempri grigiu ma ni li jurnati di suli è unu di li paisi chiù beddi di lu munnu. La temepratura varia di li zeru - deci gradi ni lu nvernu a li deci - vinti gradi ni la stati.